إني خاطري نتمنى إني أتكلم اليابانية خاطري، <hesitation> نتكلمها لإني معجبة بثقافة اليابان من المانغا والأنمي، هذين اللي زودن حبي للغة ،حتى العادات والتقاليد واللبس متاعهم كل شي حببني فيه، نبي نتعلم الياباني نبي -نبي نتكلم الياباني.